फ्रांस की जो संस्कृति ची वो भोत पुराणी संस्कृति ची लेकिन जो फ्रांस का लोग छिन सू मॉडर्न छिन अर ज़्यादा तर जीसस क्रिस्ट ार काथलिक माँ मानन वाला छिन ार तख चर्च भी खूब छिन।